Për pulidé ün spec ch'al e sportch ëntà dövré ün straset ën po ümid, se mai t'ie büte ën po dë savun o ün aut detersìu a fa i stes, pöi fërte fërte fërte, pöi però dopu ën poch deve süelu perché se no to spec a zmìa sempre sporch